Jii mən farə mo n'jɨr rə sila rə morii kən jaʊwi na <hesitation> diməna mwa jii ba taimə fɨrii, jiimən farəmo təm a asiula ki n'nya n'jaʊwi bərki n'kwan, ka ni kum nii, n'sʊ, ka yəgimən bwiləmang ngi, n'banbi, ka dangngi rərə niitang a jʊnrə kwa <hesitation> kayai jənii yaiyəki kawʊki mebən nuii jʊn məni bo kuum nii tamiyʊ meta jiirə kwa bərkikən gun kwabən kən jaʊ jənii jaʊri ya yəgiimən kuuniiyu mənii bo kən nuii bwiləmangngi bən tina nyagʊ bərki kən nuii ka mənə kuumnii kən jaʊ jə nii jaʊri ya siitəna miyʊ nyagʊ wiki na bən nəngnga yəgiirə yʊki kuumnii kawe, ki na bən nəngnga yəgiirə rə kuumki kuumnii kawe bəraki kən jaʊ jəna fʊm bwiyamiyʊ nyagʊwi məniibo bən chii ko rəge, bən yoyom nyagʊ, mə faʊmo mən nəngnga swer a buykki bən nəngnga swer bərki kən nya kuumnii rə jiigu. A dimən a jənii n'bərɨ mo biiriiye, adiməng yagi jənii dəndang. bʊmni ma bʊmni n'sʊwe mo yɨmbə sənsəngnmgəm tən lii kwaiyʊwi na mwəntətə fʊmfʊmi, bʊmni n'sʊwe mo bʊmni n'ge ki ba dəmən ba tai mən fɨr n'notən hiiki bera fəla bani, məni grajiiya jiiyu grajiiyangʊ n'mwan də kən kəngngən, mwan na n'saʊ mwan na anya boni nya na n'kun ki bən nuii bwiləmangngi nyagʊ, bəyo nyagʊ, me mənə gujii bən sʊweme ka jɨre məniui bən sʊwe mo mən nuiin jʊni bər arə ki bəgai yə bə halohaloni a fɨramurii mənii n'hangʊ wai we ba ne kumnii ni nyagʊ niba nuii nənn kwabən yora kwabən bachiia jʊngʊra nəb bərki kən jiir nyagʊ n'nyabə gujii bən sʊwe mo ka dangngən rə kumnii ka dangngən rə swiyer də bənnəngngani, kə nanʊ n'səngni ainaki kən jaʊ jəni jaʊri ka tanən fɨr ba nəngnga yənɨngka <hesitation> mo mo bwada <hesitation> mo bwada jʊnən ka təuni bər ki ba dəkni <hesitation> n'taʊ jʊran daimʊn, kamən jaʊ jənii jaʊri nyagʊki. jʊran dan kʊn n'taʊ bwiləmangngi amʊ, ntaʊ kumnii tamʊ bwatə ba mwa məna n'mwi, bwatə bamwa məna n'mwi bəngə n'faʊ jaʊtang a jənii jaʊri rə morii nyərarə mwan merəjii aliimən mwani rə morii, ki nanʊ <hesitation> n'wulo <hesitation> təbwanbi fəla tə bwanbiyʊ rə morii wʊlage rətəm silanəm agwa miyʊ kənlii faʊtang amwan ajaʊtang n'jiir na n'jaʊ na n'notən gəmi n'notən hiiki kən nya kwabən kən chii kwabən bəri gərənyang jii a nəngngaki mən sʊwemo mən faʊ mwan ka nyagʊ amura jənii dəndang me n'mwanki kəlangngi ba dimən rə morii, kəlangngi bəri sii rə kwaibə latətiyəm rə kəlangngi nyagʊ ki ba nəngnga nyagʊ mənii yəgai jənii halʊhalʊwiye mebə dəb bwi amurii a jənii ni bən sʊwe mo kajaʊrə morii kadʊ ajɨr na diyʊ, jənii halʊ halʊwi bə halon fɨr, jənii halʊhalʊwi mebə ne kumnii ni, bəgai bə faʊ n'jənii halʊhalʊwi ki mwan ka fʊngnge ki jənii kəngkangngi ka fʊngnge bukrə kwa n'me mənfaʊ sab n'niye mwan jənii kəngkang bən jaʊ ki n'notən gəmiyʊ wʊ mebən jaʊ kibən sʊwe mo mən jame nən gujii a bugii. bərki meba mebə nəngnga bwi nyagʊ ni mebənya kumniirə bwiləmangngi yangʊ nyagʊ bəngə kən sʊwe momən faʊ <hesitation> n'mwan rə morii wʊlat təmsilawʊrəki n'guna dumki n'nya kabii na n'jaʊ n'taʊ jʊwi.